Isoko yo egwo̱ me̱, aware no me ro je̱ isoko na ho because yo̱ egwo a yeome fiho yo̱ legwo me na te weve ome, e̱gwo̱ ome no oma̱ha me ro̱ng je yo a je yo ome ze te épano̱ isoko woma ho̱ umuoho̱ evao eje, whe rue no whe te na isoko no whe ta no isoko ho, keme isoke e̱gwo eghale, isoko egwo ufoma, isoko woma ho umo ho egwo o̱vo no owoho isoko orie he. No̱ whe̱ te̱ na isoko ming no whe re gbe ria mere je isoko keme oseme owho̱ isoko oni me owho isoko so isoko na me omo oto isoko na, me ri kpo okane devono ke̱mé isoko me na were ume no oghene isoko yo egwon ghale, isoko yo egwo ro no isoko yoegwo okparek pe ru ro, no isoko yo wo no noeghale equal isoko yo egwo erie egwo evi evie̱ isoko. isoko ri woma evau oto̱ akpo̱ na kpobi me te rui no isoko owoma ho umoho ayhane be kpare emo lauko evão oto isuko o̱ghens kpal emo isoko omai de de re koegwome nang oto o̱zoro no me ro ns, owo̱ma ho umroho we ta, wete rca ororo na no we to ria e̱guo̱ of a ha kemu ozure woma ho umuono, oglu ne orove yoo gowo ho ogheme ghale no ma fino ehu ugberh amske ku ke hd amere ku te evao oto ozoro yo isoko yo ozoro so omanio egwo omam egwo <hesitation> ma be le no o̱ghe̱ne̱ fi oboho ke omai re ma ro̱ kparie kperu ogheme ke isu mi ereghe kere ro luisoko kpere o̱ghe̱ne̱ kuisu mi oma ga kere okpai isoko kparo kee isoko yo̱ oma mo̱ egwo isoko yo̱ egwo no o̱ghe̱ne̱ o̱ghale̱ isoko yo egwo̱ no̱ o̱ro̱ ewri ro ghale. isoko yo egwo no ayo ode ye keme oghene mai ye fiho eru ugberu then evao oto ozoro me nana ozoro owoma ho umo ho ozoro woma ke he oghene ko ozoro ewoma oghene ma ozoro evie oghene ma ozoro enu igheru so ozoro womaho umoho